Nisëni të përgatitur hekurin e hekurosjes e sigurohu që të kesh një sipërfaqe pune të pastër. Vëj pantallonat me pjesën e përparme lart e Nisë të hekurosh këmbët, të u siguruar që të mos krijosh rrudha të reja. Përdor avullin për zonat më të vështira e kujdesu të hekurosësh mirë skajet e qepjet. Pasi të kesh përfunduar, vëj pantallonat ndë një gozhdë për t'i mbajtur ndë rregull.